Agbagyi miye mada bo nkoi znidna ye kwongin ntun nya tukwo da bo ngyo oya bukwo da nba nu zhni ashigbankasa oya tukwo da nbanu zhni gomnani, oya tukwo da nbamu zhni a chiama oya tukwo da nbanu zhni a cansilali, n tungena gomnah nh nba knu nu yiye ya da bo nbayi o bege ha gbayi nkni zni dna ye kwoi abuja abgagyi kni zb dna yiye yada boge yiye ba zhni azeyeyan nna bayi ba bmayi zhni aza dna gbayi ye fiya nmayi ye yi kafia kwo si da a chimeyi e <hesitation> nyasuyi nbala nkni zni dna ye kwoyi oya dekadi vna kududu osanu ayan si haba hayi naku gai chiya zhni tukwo yi yaba a gomnati da oba banu zhni <hesitation> atukwa dayin nge yiye abye gye gomnati yan nyi kai znidna ye kwo yin musama azokwo okpologe ozhni kwo ba gyn n tna zokwo kwo kwo yemgyi fi kwota gna zni ntigeno zokwo to lon ah kun yan gyi ya be kni nyar to giyi gomnati ge kwo kwa bmai zhni n na bayi aga afiya zokwo ba lo a zhni gba gbo gbo gbo gbo gbo azhni gba musama nkuje area council ye ban azhni gba lo n mwa bege n yongyi filobo. Ayan gyi filo nmwabegy nna zha bu nna zhn gbayi amo zokwo to na aba kna ba be chei abwa ba wu nana ba gnu zun n yiyi gomnati ga oya za dogbayi ba kpo la na ba afuya zokwo nabayi ba lofi nya zhi gba vna kududu nna fiya zokwo ba ku lo fiya zhn gba be bmi ayan gyi n yichu lolo yina gbadumayi lo, yina hamalo, yin rogolo, yinawyi lo to ayangyi ba nu yi gyi yagyi gyi nu lo kami yi bo knu ge ye knu ba be g cheyi ya be che kwa gan zun yin hye omigyi aye kwo la latu amashi aboho ba ta kpele filon nkolakaya tu tukwo n knisaya ha be cheyi nho lakayatu akni yi na n mashi ha be chei n zhni min bayi aka nabayi kwa gna a za zni ba bwa ba gya to n zokwo bo dna ko lo ar zuwa zhigba dodoyi ngomah bagya ye snu snu agan gyi ban baba knu ya be sowoki kwa ba dna n nabayi ayangyi nubwo kwa fu miku ta je yi gnu nyi kni zni dna yen obo bayi miye gomnati kwa jeyi bma zhni yiyi tokwa da gomnatuda ntugena ayimsa lo gho gbo gbo nsa pa abo zhni a zhni yasama shigba nna fitola yi kwo do ke oya oya pa buy da bala bo shagdo babe na shigbeyi gbe gbo gbo nba knu che ba kni afitoloy, honuna juye gayi aboyi chei yigwodelo nbai. Ami yiyi gomnati ge kwo gye yi sna snu nabaga asibiti dodoyi yibala nyiba bwa atu fiyi na zhn gba ahi aloyi nna asibiyi nzokwo tobo yin ahahoho shi za wunana nna shibiba nhalo shi asibiti wuna hota kpe asibiti shin n zokwo to ba yin okwo na zhni lo naye aza fi yi fina zho gba dodoho yi in bnge na zokwotolon komi abo la yasnayiyi bo chiyi ge zhni mi awologe ozalawo yan fi in zokwo yiyi gomnati g ayeyi wu nna ku zokwo yi ho fiyi nabai aba abmayi zhni agayi asibiti apmi afiya kna knu yi apmi a knu yi na shigbe yi na asibiti domi oyan la kwa gyi yi zhe la nbwe sanu na le asibiti mi gni lo n zhm gba ata tnu na tnu tnu yi kwo akwa tnu na tnu tnu yi ata gaba ashigba na ba zhni atnu tnu chei, likita ndna kwo wo abedawa ge yansna yi kwo gyi kwoda mi na za yi wata bwa shigben sai dei wo je kaka kpe ho ge halo kala ho ho lakala hole ho za shigbe gin nkni saya n gomnati asibiti gyn n tna shigbe fiyi n holo ho za shigbayi n knwaya nnaba yi gomnatu wabwa sowokia oyi da damuwa nu nyicheyilo nna kowyika ntin gena yitona asibitin lo abana ku ka asibiti bwalo ata bwa shigben aba na ba ka ashigbe bwa atagye atna tnu gi fi to gomnati yi yife nbege dnagbayi nge osana fye si ah oya ba che fya ku asibiti yi he gyn yi fe ye fye ku tnu tnu kaya fi. Fe yu fya ku tnu tnu da fi asana yi ba aje baba ba gwa ba ya nabayi ba biya naza ba kafayi oya dekechi yila wye ka ya shawye ya gye asamu na be na asibitiyi nho kni nhayi nho zhi nhoto gye azashiho woyi zhni tnu tnu n yi gomnati ha gna wo ge aa gomnati hola be yi yan yi kwo ba bmayi zhn to kwo za wunana ata gayi shigbe ma, kwo zo wunana ata ga yi atnutan da ma ye je wahala si yi kukala yilo zhi mina nha dalmu hoku ho tnu tnu zhni amaseyi dekachi ntunchenu oyi nyi zhni gomanti dayin a gomnati tukwo da ngye shi ma bwa feyi can silar, chiaima, <hesitation> shigaban kasa, govono duka asu vna gan migyi fa wyo ofenu zha gomnati awya kunu fa sheya wye fye bmayi zhni a makaranta aba la gbo gbo gbo nnkwa makaranta zhni ama ha ho ha yiyi agye amakarimta ku zhi agusa abyi to bwa wye ga lona zhi gban azhigba ku mwabe ge nna makaranta ku fi halo hagye makaranta kpa ya zhn nge apmi nu to gyn nna zayikwochi ba fini ho hohagyo makaranta gyn ntna amalomi fi to abyi ba bwe wpe gana bata balo ba ba zhni bana akwo nu zhni aby nna zhi gba ba ku bayan shenuya fi na pyi zoktilo nbaba knaya be zhiman anlabeba ge nba nna bayi nba ba zhi ba ama afa bebe maloni ba ba wu ba yan. To okwo nu zhni n naye a makaranta ho ba ku zhni a makaranta u ngye bolanagyn ma n haloma hogy osu la pmaya holoma hagye dohola viyazhi a community ba zhni kukoli bagy ba ku ayan zhni a adoho kuka n nabayi bagy i azakufi ba wugan ama gomnatu ta che ye twalon yiba gomnatige kwo she ya wye nabayi zaho zaho yi wabwa awye ga nya bwa awye ga na makaranta zoko kwo ba bmayi zhni especeri nzhi bo gyi kwo kwo lo gwa ba gwata gwa yin gwa tu azna bayi a makaranta dnagbmayi da kwu n na tnantnan n naku a primary school fi to azna ba yin a makaranta dna gbayi dna ba n na bayi baba zhni ba nn zhni bo kulo kwo ngwa awo kwo ngu shiba a zha zabayi adna ba maranta dnagbayi nkwonu zhni highe institushon n na yiye abe cheyi ko provite yanu abeche adna yi n nadna yi kwo lonu kwo ba bma yi zhni. gomnati yiyi fe nbege dnagbmai ge fe shiya wye nabayi eya wye ba ga ya she fye yon ga ya fye kpe she yin zabe sa be na abe achi bu kpeyi nge yi zhni kukan ya kna zha yi zhni kukali ya kna za amo oyan kwo bo zhm ataraka yange a zhni ba ataye azhni ban hokugye makaranta ge kwoym kwe zhni yanu kwo ba bma byi zhni ba bwa abye hoka gye zokwa kwo zhni yamu kwo ba zhn ozhi kwa mwa pata, oku gye asibi kwo zhni yanu kwo babe n lafia nzhi ama ayanybanu yafa gye ba wye lon tayi yinyi. Oyan miye gomnati kwo zhni kakan lo apolke station nhngena ku yi mwa nyi zhni a zhabu dayi nyifilo ngbe gbe kpai yi nn bauye mwa bege kami abo dna cheloge obo la faru obe ge ge be aza polkey yin n zhimi holo hogye aza ba zhni boyi bala basi to yiye gomnati kwa shi yuwyu nabayi aku security fiyi aka agu aza baba guyi aku ba ngye police afiyi ba lo chei nna kauye kayi nna zhigba dodo hoyi n nabwa zhigba gwa ba gwa ta aggn ba na bwa zhigba gwa ta gwa ayin agyi ba ngomnati azhniyilonu kpekni sowoki baba azanukwoyi ye ba yi bato shiyigyi filona, ama ngomnatu a kuyi ya okwo nu zhn azanukwoyi gyi yifi afi adnacheloyi awo ge gya za nakwoyi la zaya wu kafin adna chelo yin awo ge bala je wonbwa yi kam a securiti bo knu n zhimi bo loge ba ho si bwayiyi bala ba yan busiya ntinchinu yiyi gomnati nbugbai nbugbadna kala sosoi nge abe yina za kar naza nana kawui kwo a sowajanu baraki kwa gyn n zhabu ndo ho nbawaye bwa nnayi nkwo ba bmayi zhi nyin zhi akoyeg akowye ka dayin kwo apolic stata na fi ba yi gye che shekwo gwodiya lo n tingena ta shi ya wye lo ama oya de kachi la kukala yi gna ge ye bwa a vigilanti. Nyiku a vigilanti bwa yi gye gomnati kwo che ba bwa, gomnati kwo che ba bwa yi kwo che yi bwa na ba yi a bwa a security a be a vigilanti to n nabayi ozhi kwa da kala gye she siyasa sa b ha yi ye yi gye aza nakwoyi ba je kunu sh abe ya zha zha yahoyige alo lari alo compan azhni compan azhn, kaza kaza hoba gye agwo ofe da fe zhni aza adagbayi fe ba kwa a security fye gy yi gboo ama sanabo zo kna ya zhi fa to gyn lo yi bo acheyi hayi agayi wahale oyenu na knife to gaya gyi wye na ntun chenu yiyife gomnati nge febe fye ku security ba zhni gi nnabayi kwo fye yiyi nsukwo yi ge yibe ya kpu fye bwa nnabaye fye la fyu lo shu yi balo yiba lo yi kpe fye bwa nbugba fa yi ntuge feye fa zhn ga yi oya yi ba fu nfe yi ge yeku kala naya yibe yalo abeyi kaza ye ba kuka yale ye gyn gyn ga fe nge yiye fye be gyi bye gyi ntunge fye bma yi zhilo ama ntye kpe n gomnati nayi dage nfi wa sai nfe fiwa dege ofye byi sai nfye be dege nfe zuruya sai nfe zuruya to doman oya kwo gami babga wulo alayanka bayiya nge aye azhi ye zokwo gwomnati to shayi zokwo zhni ala be nlayi aladnayi nna zhigba gbo gbo nna zhi gba to gwa yin gwa tnu lon ala yakun ba yiya laba ato fiya zokwon anwa aka gyi fiyi ngye dam ntunchenu yiyi gomnatu ge nhola oshe bwa hola gun. Ye haku zhn ha zayi osa ha kashi oha zaba je ho zokwo zhi halo she oyan yinyi nmiye gomnati kwa je yi zhni gomnati kwo shi yawye ntukwo tu gena <hesitation> yina cotis lo yi na coti lo nba ni zhni awa da ba awada banu yiye gomnati kwa ka ba fi naba gbo gbo gbo ata jabe shi bo aje gbmi lonu domi za be kpege abayi nma gbmabo je alaomyanu alo adamiwa ba wu vilo wo dole kwa wo zadna nwobo zhni bonu kwoyi to yiye aka a cot fiyi laba n na zhni gba nba wu viviyiloyi nnabayi kwobonukwoyinu badno zawo ba zhni bonukwoi nu kwo zabadna bmukwo bugba nu oza page ah gye nawan mi gye abagyi nalo mi adamiwa gye na amiwa ya gye malo shalunu nmilalosi shalu kpekni abo wumi kpekni abo gami wala dnabo mo fi miyan dna bo to nku n abayi pya bo zhi ba ba bma akowuka zhni bababma ntunge asecurity yiho baba zaza nlodo gomnat ar ha ya yiyifege oya kwo be yi na be gyi she fe ku zoyi zhni lonu aba zha tnutnu bana nta zankwo chi. Fe ba bwa zhni fye gbmai fe laza ku tnutnu aza musa bege nfe kni <hesitation> fe kni ama atutu to lo azaku makaranta zhri musama she mi to midabo yin miku zhri ama mito knu knu bn mi bwa fa nuto dole mito bonge miwye dna lon mi nufage miku gye ma zakwoyi ba na fa kwa zhni mi malo ma wi vi to ofe fu kpe na bye yin nfe zhni gomnati daye fe zhi kukari fye sha za wye n zozoyi nwo levu yi fe ga wa tu tu nkwo ba gyi yan gyi woo, fye gowa tun tun kwo bo bma wo zhi zu fye gawo abyegy ntuge nfe gawo abye gyin she abe azaya aba go nge ama pyi ovi kwo bola duwi oya byi babo ku zhi avi ntugena ada bato bwa abyi nu bobwa to ntunchenu yi gomnati. Fishi yawye nabayi akuya za n tnu tnu fe fakma haye yin kafi abe zhni campan oho budget dna lo ge gye ha zhni compan ge hoye yan to kushi zhin ge sawi ha bwa chei nhoto bo kni nho to bo kni za ha fibo nshen nhotobo kni za ha ga ba tnu tnu to shekwo wo tuho kni nu nugena fe gye za manalo gomnati ye fe n budgba ln kala yife nbugba dna kala ge fe bma yi zhni fe ku ya za kufina tnu tnu ye ba bwa abge gyi yiba gye ozhni kwo mwa pata yi ba gye boboyi k wo zna zna nbma nhala kala halo lagos n hayiye abo zhni zhni nba lo lagos yin ba tolo na abuja yen n halaka halo n abuja zhmi abo zhni zhni bo lo na kowuyeyin ba to lolo na kauyen abo zhni ba lo abuja zhi miyin bato lolona kowyen to ay ba yi ge abuja abuja yeyi nabayi gomnati kwaku yi bma zhni abuja nabayi sa ha lo du ta kpe kowye kakayi nzhnmiyin n gomnati zhni ye lonu abodyi oma wye gyi nu nyeya gyi n gomnati sonu fei.